احدث مغامره عملتها فحياتى ان انا قضيت وقت كبير بعد الساعه اتناشر برا البيت ودى كانت مغامره حلوه جدا لان انا كنت اول مره اعملها فحياتى وقضيت فيها وقت كتير مع صحابى وكنا بنلعب و بنتمشى وبنسمع اغانى ولعبنا لعب كتير اوى كانت حلوه لان انا جربتها اول مره فحياتى ومستعد اجربها تانى وتالت لانه كان شعور حلو جدا جدا و عمرى ما هقدر اوصفه